اذا تبغى تبدأ في الاكل الصحي ممكن تبدأ بسلطات غنية بالمكونات الطازجة مثل سلطة خضروات عادية او سلطة تونة مع الافوكادو، <hesitation> جرب وجبات بسيطة مثل السلمون المشوي مع الخضار او الدجاج المشوي مع الارز البني، <hesitation> برضه تقليل الدهون المهدرجة والسكريات المضافة بيساعد كثير في تحسين نظامك الغذائي.